Kuae omondo señal takarararetape omaevaera je mbovipera ojii, ojo oiko jaema ipuerevi oeki takarara ia sugui. Jokua oiporusundaroreta omae vaera jare guiraja vaera señal.